. Buźũ móḃulomi, boahinaɭomi buźũ húmunda muimeŝero, hanunu buźũ ómbinilomi amiñaźũ numuimma móbomo, nídieŋen iźuḃinihomehõr ediɭoaġakunenilengen. Aśe naɭii odiaminiṗaniɭe bórotis aźakune múɭuo. Moinibuźũźũ amiñakune múɭuo buñadia núḃutupo. Buźũ nínahaŋelom, rúmunda ére enami, fófieb, kuḃosuho kaźaa kabunen, kae nuġure, ásambeɭi kaṗuol, konalo biaḃuźũ. Amiñaini akune nímumuɭuo, nuġuɭii amiñadiaakunenilem. Aśe moɭaŋele numoośabo. Nimiġaɭo aiɭe bórotis muudialuti, axoyus, kuñaḃaniġunali búbuon bóañamene wala núġuṗuoreniḃo, káṗuoren moiniġaɭo añadial nuġulaiḃo niźiduo muśe nuḃunoo kunaġuriga balakuneḃo. Nuġuɭii balakune nisakalem. Buiniġaɭo kúneḃone, nisune. Bulimiña ómbiḃi . Kunabo, busuosuo ómbiḃi, kunako. Ofieho húmunda naozuniġaḃa naźabusune káhuyẽḃuźũ. Boreñapi iɭebuźũḃa, boreñapi boġaxoxoḃom, elimem. Méḃundema buźũ, bórotinahungen balaźaḃusune. Amooġo nisunele éñi esene; nuġuɭiiosune éñietupo ubie afirolemogio.